Naniti kiti nru ni yu nguan hu u un. koo chin hu u un. nrotia, ktijan va hu u un. si como ke anria kachí si da cosas verlo.